Ebura ba cha ekpa da mo kowi opayi kwa idik sima ato ohawa annon idik sa emmi too oyawa onnon keyer kokoni odik-a awowar man ya ayok banni emi emomi onanng bẹ a jiwi onnon bẹ odiri onnon bẹ, obi kkpo kaam mad in owowbu ma nkpo-kpo, okpo-kpo arrang but ayok bani odaki-odaki owowa ochina ma opanyi ku da ochina ma opanyi ko da ibinokpaabyi oko osi oko-okko odik wa onnong ke obi ibinokpabyi samm annon keyaa cha abira awahn obange biphyit ibinokpaadyi samm ka wa si odik dan wanna annan kwaam-o ku wa asi odik dan wanna annang otte kwaam-o ku wa si odik wanna annan obanaka kwaam-o ayok ki ominawa bẹ gamma obi ibinokpaabyi samm-a ba awowbu ke eronng but ayok banni oha obok ma oha obok ma edik simoomo ka da machin immi ndaak ma odik si mọmọm ka da obgh kpanankpa oo awo ka kwosisi, kwo-sisi, kwo-sisi, kwosisi ibinokpaabyi ke erong ka da, ka nnimum ijiom amma wannang ke erong ka da nnimum awannang, ke erong ka de ka nnimum asi afọno tta momo howa mo bangi annon da afa-afa ka wo ku odam-odami macha nwett odaaki ta mo howa ka odam-odami onnong too dam-e to odam-e man ttara ke nwett obiro odaak bi onnon ko wowbu emong ta mo wowbh ttara kẹ ko ka ben bi ko okpo okpo-e ibinokpaabyi opayin ozam atta onnane owuri bẹ onnon kpunankpan ohami ewott che macha maman ko oyadinn nwa idik afa si wo ko oyadinn-a apiwa ottara ejiwa Ma obgh nwa ta ohawa oyok ka kẹ kama abi ayi ozuzu abi ayi da awng emben bẹ chim mbaak ma akka oyok ka ma no odik ọyawa ọyọk, odamando nam ke abani itta bi, itta ozuzu bhe-a bẹ bi a makẹ akkop manya odik obiro ohawa oyok ko ojiwa ojip ayi ko akka kabira amma obi mbaa kam ibinokpaabyi okamo obu okke odaake to ojiwa onnon kẹ, odami ohok too odam-o ettem ọ piwubu to opiwowbu to okpa-kpa cho ohok ọbiro da kowa ako opani oyok tta obiro opani ko-a owuri bo anoda annon danni-a ibinokpaabyi mada ohawi man kommi ko okowi danni pamaa kambi obik ohawa oyok oden ko osi si tarra oyok, nkwa osi-si ko ra otonni ekka-ma chawi oyok emma kka odi-dimi ohawe oyadinni nwa oda ka wagi wagi onnon ohami ewott chẹ ohohm kwa a mmakka. Mma-a abi ayi ta moni ayok akka omma gari oyabinn omo owagi-owagi-a aden cha omo wagi mache i kani ka bẹ mando ka oyabinn ommo wagi ewo da damma onno da cham ochinni oda awo cho manda ka oyabink nwa oda aden cha moo orranng mando odik e-mom odik biphyit otoni ka odaak-odaaki, idaat-daak ta mo daaaki ayok mo daaki ayok-a, mo daaki ayok-a obokuro ka akpen odaak ayok ka yann inna itte oyo binna oyo dikop nwa-nwa ari-arara abari-obar dong ta mo pawi aden cha no daaki ayok epenper va epenper atta epenper akka ta odam man-thara ayok monni ayok okka omma-a ovo da me ewowbh cha mo wowbh ttara ayok bẹ jiwo awowbh